Biu ntju lami karnu ma njuande lami nda nju kadaua y nda nju ñkijiyl y ntuns biu nju daua lae biu dapay lanjes ruaja lamiñ y bijiy lantajau y lamemp nda ntse nju y bijiy latujuly cun nda nmu gadu y para que lamu njuande biu sabor que lame y njuande biu nju nkijily ndu laiau nda lae kun dapay nkijily njuande lanjes u lanjet y bijiy lantajau y lamemp lju y para que nda ke nda nep ñkiutalung u lo que kamiang nep ji nep ru ljiu ndu lai kanuye lju ñkijily y ljiu daua ru ljiu daua ndu nda nep nda nju nda mjau latujuly ya mjau katsueje ni laiau meje nep kaip ji si ji kamiang nep nda ñkiutalung puede kaip u kamiang ne nda riat nda nju pa nkuesp kañjiat kara talung bijiy biu kakiuesp lejeng mjau kauau biu ntju y biu nju ni njuande laiau kaip ñkie ru ming riat kakiuelp njuande porque kuandu ji kañjias nda nju y biu dapay lejeng kle xiñchja. Y kakijau kun nda mu gadu bi lejeng mas kapuy biu nju nip lañjiande njuande nda nep nda latujuly kun kun biu santujuly ljiu si me ke ndaja mu gadu kue kle xiñchja lejeng ntuns biu nju ni laiau kaguemp meje nep nkie ru ming y laiau njuande kaip kaguemp kara kakit stakat kaguemp silandro kaguemp ljiu y njuande kaguemp dibiejent lu ke ji kamiang nep pik lejeng ji mas kakuy biu nju y si me ji kaju kaip njuande kakiajau y kaguel biu kampuy kapial biu kampuy ruaja kakial stakat y bijiy kakial biu nju y bijiy biu ast ke kabie ke lamiñg mjau si ji kamiag ndaja nju kaguemp ndaja nju si me bibiu xkiabat ñkiutalung y lejeng nda ñkiutalung mjau kual y njuande de biu nda nju ñkijily njuande si ji kamiang nguemp kun de ru mismo ximpiemp pus si no kaip kara xiaung ximpiemp meje nduk laiau ne y ntuns ru dapay nkijily ndu njuande laiau kakiaju lai dapay mas kit lai mas kikiyet. Ru ki kikiyet ndu ne de ñkie kanjua bjiy laljit de biu ñkie kanjua biu pik nda nuajal bijiy biu laljit laljit mjau ki kiyet ki rampiu naañ ntaky mas kit nduk auits mas bale nduk mas sanuye pero juay ya naañ ya kuiky y ntuns kamia ma kakiy y ya cuando kakiy meje ya y bijiy kajiuajan y bijiy kaxuent y bijiy kañjius kakiujuly kun biu mu gadu y njuande lai mas kampuy pa kaguemp ru ki ljiu danju ru ki kiyet ljiu laljit en biu ñkie mpe u si me kakiu kiau latu kara rampiu y bijiy bijiy lagua ltiil ru ljiu y biu bijiy taguemp ru dapay y ru dapay ndu lejeng mjau kakuiy si ji kamiang nep njuande kun kampuy kamiang kaip njuande laiau u si me asi ndaja kun mu gadu kai njuande lejeng kajuau biu nju y si ji kamiamg nep nep xiaung kaip ne xiaung si kakiuelp biu ñkie talung biu talung kañjiuts ruaja naañ kakiujuly biu dapay kaguemp kampuy y kaguemp meje ru ximpiemp de ru nep njuande ru kamen ru stakat dibiejent. Meje lo ke peje nda nju y bijiy kakiuelp biu ñkie biu talung pik nik majuts y lejeng nda mjau ntsjijiñ lai ke lai mjau kañkijily y biu talung ni njuande lai mjau kakuy porque peje meje ru ximpiemp ver pik ji kamiang ne si ji kamiang ne lame kañki u ndaja mu y laiau njuande kun dapay ru dapay nkijily ndu meje nep nda laju lae y mjau si ji kamiang nep mas bale ljiu kaip mas bale si no kaip mas ki sanuye si mas sanuye pus mas nip tsjap kaue si mas bale mas bale mas kakui lai biu nju y mas kaui lejeng pero kiau lamap ke lai nda nju mas nip tsjap kaue por ru ljiu nkijily pur ru lyki ru kajuay nda ma taung u si no ru ljiu danju mas bae pero kiau en biu ñkie ming tauip mejor ndaja ljiu ñkijily ndu nip tsjap bae y nip alejeng imp kaue pa ke nda laju lanaung kiu mas kujidk taua ru ljiu ñkijily y ru dapay ñkijily riat bajay bi kle xiñchja lejeng nda lanjes y ke nu njemp ing nanau.